Fanadiovana tapis na karipetra misy tasy, jerena hoe aiza le tasy eo amin'ilay tapis ah de asiana ah vovon-tsavony sy rano ah de kosehina amin'ny borosy, de avy eo iny ah <hesitation> alaina amin'ny eponza madio mando ah le vo-ranon-tsavony ao iny, de avela ho maina de vita.